آزاد اراده ماته دا احساس راکوي چې زه کولی شم خپله لاره خپله وټاکم. زه باور لرم چې آزاد فکر د شخصیت جوړېدو لپاره مهم دی. کله چې انسان خپله اراده ولري، نو مسوولیت هم ورسره وي. آزاده اراده د غلامۍ، تقلید او فشار خلاف یو دریځ دی. زه آزادی اراده د انتخاب ازادي او د فیصلې ځواک ګڼم.